Ny kolontsaina any Aostralia ndray a de ry zareo aostraliana dia manaja tontolo iainana ka sarotiny be ry zareo a amin'ny ala voajanahary zay misy any a na biby a na zava-maniry ao anatiny. Ry zareo aostraliana koa dia olona sarotiny amin'ny <hesitation> fampidirana zavatra <hesitation> ao am'taniny sy ny mamoaka zavatra ao am'taniny.